Në vendin ku jetoj transporti publik nuk osht qaq mirë i rregullum, kshtu që ma me qef kisha shku me ker kudo që kisha pasë me shku sesa me e përdorë transportin publik. Po nëse isha kon naj ven evropjan, athere kerin bash s'kisha pasë nevojë me përdorë hiq se atje transporti publik osht tepër mirë i rregullum